ग आनु कोनेस पंग रिंगतोग कोनेस। माफ़ लानचिराई, ग गलतइस किन कांच तोड्याग। आंगु बोदी खेद दू। ग हुजू भरपाई लानो तैयार दू, चाहे आगजू हजू पंग रुपया केम पड़ेतो या फिर कोई कामंग लानो पड़ेतो ग लानोक। कृपया कि आगजू माफ लानी।